<hesitation> livi orre nka lo kijli naá, xi ojna te kukava nka ka ɨ̄ɨ̱n, ka uxi nka, te lejne naá ndoko ka o'on lava, ka iñu lava nka, a jnu orre nka lujua nka, orre lo kala'a ye chiko naá te ndoko nka ka uu nka.